Ñaviko ñanii viko viko yanderó, ndukuti te te kondono kandañe kandadute ján ño'o chiñute yanderó, chindukute okote oko o'on tendukute té kadañon chijuante ndukute ndukuu cuchi ndukute, chinimodo ndavate iketá kañayinguu taka ichi to'o ñundo ñadegui chiño iya'a nderó nda ndatakaneró, enyujete tunu yatute yunu carro ján ñoo yete xhete tunuu yujete chiñute yakandute yete chiñuu ñanderó, njuante he en ndanani ndana nii nateján nanute na'a comida nana nache nako kavate nanchi ko'o nimodo kukenuu va'a vii, ko'o ndukute tekii ndakanduján ndukutu te'e tekii ndakutu veñuján ho unatuu mete ndakuu kutu veñujan nda ndadate. Enukujan yee onré venró vañun okonduján, dandute nadava ditá ka jante naden ndate nemeni tekoján kuduján hee taka injune tundandute indachiote, comida kete taka ña'a ñuu ñayuñu ke kene kuenta te nadava nayiguo no iho, ndadava nayinguo ndekuu nuu to'o jan vendiján ke'e tiján takaña jan kene cuentate chí nimodo ndakate taka ñei nayunju ñuján, ndanute nadava kakaján naro nimodo nokoriño chinakete nachi ko comida navate ikadiniján, ikuu ndama ján unatejan iyandinite unejuante itate nuya'a duu takajan kuante he nikujan yeni yeni hó onre niye'e viko jan ta takate ján, tatute té tubuu ján tatute njuante chikue kate tevee mion juante nda'ate ndate xhete ndatakate yete ndatakate. Nikuu nikuu nitakate jan uniyate unduján iho partido, njuante yadukute pelota nu cancha nuu nuu njuante yandukute yate tiempo iho mixe nda ndutuu, he ihoo mixejan uu oni mixe'e ndadutu ndate chiche tiñon yaduu yanikuján uu uni duu uni duu duro duro chiñote hi toro, pero antes unka chiya'a prepararte uun vanka nduka kua kumo iin yo'oni yen ndauda yankanuu ninduvi, koni yujan chí nikundajate kuenta no'o teñuu yuu teñun ya'á nujan yajate cuenta ndanute nduntudo nii, tuñuu ndo'o ndonja ninota dunka chikantani ndo nikudo iho viko yanduu, virgen de asución ujun kaya nduján chiño axuu ñunru ndu kuñan kuniyenron ndee kunduu, ñunrua yanii kujan chí enchiño naxuu na'a ñuuxua onre nantai ñayujuni ya'á yikoo nadii ho ko yei. Njuain inka ñain <hesitation> vee ndichi luuján nikua ñenka nei jai nuta ñui, enñajute kaja nduña ndii uun njuan njuan tenenka unenka niñani ñii volcrimo chinakote chinjuante, yee te ven ñajuniti jan ndajate jante chí ndajte yekate kuchein ñate yanijuan chí, ndajate yee yanute endute ta'a nduu ndichi luu ndajani naduu ndichi luu njuan chi kiu, nde inkuu una nduana ho'o ikoñun nduna ndavanga gayin dukuta nda'a ñayinguu, chitajani chinduju chixheta nuu nuye ndachikaxhi onaixuu kuchi atu yenixo yendó, ko'o niu kekutu yo'o tendau ndono njuanida chikiu enjanru ndanidanuxu nai xuu ndida kachite ho kachi padrino juante ndina'a ndañani una nuu nduku na'a nandava nduni ñanii tabda dichiluu kuankate ninka ichí. Kachite iinñate ndediko veni tukuxu, uun ndiko vexuu ndediko nixuu ndai ndikoyonka chindai vexuu nuveix ka'a xuu ndaidu, choto katiche iñate an nguno yenikana uxun duu nduxuu ndaixu pero achi kachiye kachiyuno, uun <noise> njuan chitio ikoñon nduna ho'o ikoñonduna nani njuntu xukuandu tuntuxu panre ñan <hesitation> i niñadixu kuuvai xhiñani ini, nuye onre onre jaxnuu kachite ñatee nuu nutenguu nanani tañui ho kachi nakuani tetujani chitenja hi, pero nakuye unikujan noni tutenga ichi yete nuu achi njuni enkunveru ñenii tuna nandadu ndeixuu, nadandu inuu yutuu chí andudoni kuu ján ndeixu kachi teñati anguenuu kachite nuuxu dovi chikixuu ndanuru uun kachite, non tandete kundina nete iin nduti uva, iin indate indan nduva nate ndeinonete nguan inte xhiteni kuu uva'a inete chikuu uni kukunu inioni nete. Nii kuu xhionate umm ndajate nuu nute nudai naján, xhekutañuu kuxheñe ndajanite nuu ndanute nai chiko konantai anduga tumodo nuduu yee, kute njuni nantai nantai chikachite kunete ndandute nanduu jete nantai nán, na na juna nikuu nantai ján na nandina ten ján janute ján nachiko ndoi njute nanyiko ndo'o jo ini nduchi nama jan, ndukeni ñiu jaijan tanga ya'á ndanuu nunate taya ña'a takate kuñani ñandite ndikote takate yanda nin, yejan chi ndanute yee onre nikuni nandai nantai njuani yukuu té, kutañuijan nuu nduu ndichi nuján nduu njunixuu ndandai najuna nani najuna nani ninanuxu unduxu tai veeñuxu, chinun ndantai nunixu kachite ha este jaja entonces ndojojo nanan tai ndojon tujenró nako timepo nani modo. En kutuva xuu xuchi atoko ininro yenrojo nono, kuechi vachi chi iho tuvaru kachi nonanu te ñanite una yo'ó o uxi yo'ó ján nani kutuva onante, yanan taijan niguni nii onre nuyandai uun unyonka mani nandaiján njuante kujete tuu kunuu kujente, inkoyo naña chún naña uu ni inuni ján kua ditá jan kua tuli ján, kua takayan takañan njuni ndukujan yeve ndichijan njuni ndukuu njuni cuchi yene tukabuu ja vee tekuta ñuin, njuna tukaye njuan ndita njuan ndute vidii njuan nduta ñoi ñayeko ndiñon utava ndane n <hesitation> te nuda'a, ndate idonate kai chite yenduu nandai ján nduchi nama ján ñeta kana ñunuu ndichi yu jan njuain, dee ndichi nduján chi nama chi ndakuchi nayedun ndojo iho uun ndanani yukuho yediko uum ndajini, ndaiyei nduki ján nda ndañii niteñi nadujan chitinui ndoiján. Tuñejan kuai viñon yei ñinindui ndanani, atun ngana iho hi ninduu ndanani ndiduoi kuai vee ñon undan ndaiján ñanini jan, ndenachi nduu ndanuna nate ndun yendanute ndiko kaka na'a nañunu ndichi lujan veite, yujan kudamai ho atuu ihote nduatutite chi inka comida ján dita ján koño ján onda ciento uun ndanani, uun pedaxo koño ndujujan joño cuchi jan njuan nduu dichi ndujan duu onjuan ndute vidii ján, njuan ndute uva ján njuan ndaña ñayijujan nike ndichi chiñoñai, ndikuu vai iniye nidajena unda niku invai indakuva kundi ñayingui kondai ndai kundo iho, ñuu teixo andoka njuan uun ndadani <noise> njuain yakaka ndichi luu njuain vee dichi yuu ndadeki, ndo iho onre ndantaña yinguu kuechi ñonrua en ñaonre junii ndavar yuu ndavaru yuu yeko iko kuu uu uu nanani. En ninru ladii ñuu ninjuenró ke na'a, kumani ñuu ñonro en iho yuku iho bajuu ñaño'o pero hika njuina ndaturu undu njuaru kujer tuu kujeru ño'o yandero ñoo tanero vindiján, yajanru uni ndujan ho jumi duján katuu ñojan nunchin ndachi yichiján nikuni yichiján, ndajero ndanee onre vita ndajeró ndajaturu nuu yuke'e nduvita ñojan yeko'o nadava akuu ndavaru non yee ndojokai, chitiku yandutadu kuyu ño'o jan kajanru nuyundetun vinda ndudiño jan kachinro ditanru ndukun ta'a ndajen nda kandanró yeijan, kenero nui nanduinuu nuñoján aduu nduniku ndavaro kenero nuiján nikuu nikenero nuiján tenaru niu yuu ndavaru ndunuu kue njuina, kandavaru yuu ján yediko uun luchi ñuun ndachinda kenuna ndachida kenona yindon yendiro najuen ninoro ndakuita ka'anro yukuu nain nakuva nui nakumara nakuchinuna manda njuinoro njuanta keta kanruu chí. Konralo njuina ndono ndada vanró ndakenuu njunu nan, chikuaru kuyunrujan o'on yuku rujan nukaru nuu kuu kue vauni nduni nduu oni oni nduu oni ndu ndava nananró nainonró, chinochi ndakuvino ndavanro jan nduu uni no ninonro ninonro pero iho ndada nduniro yenko konoro kononro ndajuinró, ndukuru iyenró ndukuro atuu koo nonitu kuu nduun iho ndavaru yuu ndandugujan chinden ñinro kenakumani yunuru, yu iho unadararo yukuu iho ñoñunrua chiva inka lado tuñoya ndo iho ñoo iho ina ñanani ño'o ionró, va iho ndokañaro ndojoko nonkua dononi ndavaru nuyo yiko na ojoni ndavaru yejomi yiko, yavaruu uu yukujan yundanduu ondavatu unru ndichijan kuvaru jo jo indoto udita yenruu jan ndavatu nrudo oxiduu ndu uu ñiñojan kua kuan ndoxiduu tuu nin ndandero ndakero ke'e nadakero njuaru yuu ondakero yaduu ndakero yo iho ñojan yonohua najuena niño'o iho. Kui kovindatuu akuva kuyau kuvanka kuveni <hesitation> hi ñanani iho ñuu tujón niña yingui, nito atunka kiva kite ñete yuján pero kuyauni yuján.